Pues jue a'ax jedun oy a'ax yaj nyabëkyë, yaj nyabëkëp a'ax ko'o du tu'uk i'ixë nëkxpë je'e bi'i tu'uk dun pyadumbë nebyë je'e tu'ukpë të wa'atyë yaj nyabëkëp a'ax i'ixmëmëb a'ax jedun nebyë je'e tu'ukpë wa'atyë.